Hɔlɔ̃ nye wo sugbɔ̃. Hɔlɔ̃ nye gbovitɔa a nɔ tɔ kpo o nyi ame ke me nu dzɔna dzi nam ɖoa eya ɖo ʋe ame wui adẽ, ame ke kplɔe ɖoa, eya ɖo ʋe ame wui atɔ, e ame ke trɔ kplɔe ɖoa, ʋe ame wui ne. Ehɔlɔ̃ nye mao ko dzɔna dzi nam, kpɔa ehɔlɔ̃ nye o li gbogbo ɖe. Nyɔnuvio wo nyi ame tɔ wa kpata nyɔnuvio wo nyi. Ne mí wɔ na ŋɖe dzogloa, ne enyi be na no o ɖo exercice na mía mí traiter nɛ le dzo. Ne me mí me yi sukulu ne o ɖo sukulu be dɔ na mía, mí traiter nɛ le dzu alo o te va na kpɔa gaɖome mí ble na vi. Gaɖomea me yi na wa gbɔ le aƒe me mí ble na vi, ŋɖe kpekpe. Mí kpeɖe na mía nɔnɔ wo ŋtsi. Ne enyi be na o ya yi afiɖe alo nya nye me ya yi afiɖe kpɔa me kplɔ wo yina no tsã-ne nye tsã me ya yi afiɖe, ne ŋtsã me ya yi afiɖe kpɔa o kplɔnam yina ye mío keke mí wɔna mí ble a viɖe dzi. Mí le a be na mía nɔnɔ wo. Ne mí yi sukulua mí le na nene mía nɔnɔ wo. Ameo kpɔ na mí sigbe etɔ ɖeka be vi mí nyi nene vɔa mí le vovovo. Ŋtsia wo me nu dzɔna dzi nam ŋtsã nu nye dzɔna dzi na wo e mí le na bena mía nɔnɔ wo.